Мошини фурӯш ин дастгоҳи автоматикунонидашуда мебошад, ки мо метавонем бо он чизҳои хурд, масалан, нӯшокиҳо, шириниҳо ё ҳатто билетҳоро бидуни иштирок ёрии одам бихарем. Ин мошинҳо дар ҷойҳои серодам, мисли мактабҳо, офисҳо ва боғҳо ҷойгир мешаванд.